To ghani hi Sinni kan bu hada ta sawa di muʒai, ti ƙaƙa ba taa kwa yana kwa kwa dama c’ac’alsa, ko wan ba waya viga wu ndaku kuʒa P’iyatina, fiwiya rityu a ndaka Vulau a ndaka ngwarau ghingui miya ai hi kullum ba wa P’a P’iyatinu wani Sinna gma wakhin t’ina ko ba we va ghani ya divo wani kullum wani wa kuʒa p’iyatina, babu ndaku duva a a injiki nitfu a vulta to Sai wa tsigha ghanwi waiba, jawa Ghinshin bu jawi ghan wega wan wani sinna dole wudin wu naka p’a Vulu nitina wa ku p’a ni amitawi wu naka p’a ni Wulkhina waku p’a ni Wullina wu ndaka p’a ni jitudi waku pꞌa ni jitwi wu ndaka p’a subu wa tsigga khin lthin. Dole ya vulawi ya vulu cacalwe ghan wee babu dava cai takwa p’a vulu uifyina mudasi ta muha amma ghani wa diva <hesitation> ko hi iya ba na’a fiwi akwi p’a yan tahiyai a ndaka ba piyau bawu dayi va Sikku daga dana a ndaka ndakau a ndaka Vyau c’iya wu nai wu dani c’a c’adasi taba Iyana, taba bu kwa vinaliu ta davainjiki wu unahan p’iyatinu balle mami mu subana, dole ma ndaka p’a bu ndaka Vulamu c’ac’alghuma gole ma ndaka kuza p’iyatin tiwuga, dole ma ndaka kuʒa miya ca c’alghun a Vulta ma ndaka dava ma ndaka kwa mbashati di layighumu dole ma ndaka p’a khimahitai ma ndaku p’a c’ac’alghun a Vulta, ghan wee yani buma layiya sai ma rawa Ghinshina ta burauwu c’acal ghuma. Din bu dava cani takwa p’a khinalitei to ta wuthau to ɗamun hi sinna kohi dabbi bani wu ɗivi wu ndaka kwa caya ai wubu layasi ko ba we va dan wee ai dole ma p’a c’ac’alghum ta Vulhau, dole ga ma p’a tiwiya p’iyatin p'iyatin ba miya tiwi p’iyatin a fakhima mama ndaka ghuusau maniya ghumsai mamiya njalau don wee din yani bu ma ndaka umau sai ma nawa, Ghinshina fakhiya Suppamu zippi C’aC’al guma kullum maniya rawa Ghinshina har ma tsigga we khin cacalghuma layighum kam dole ta Vulau, na iyani to ndaku bawu kwi dadi kuruna aku tau su a takhi wu cayu ai ndaka faka ƙunyuwau ai Sinna lallai wu layayu, to Sinni gwan bawee nunu wu bawi injiki can kaʒa aa mun ghi p’a keʒafaʒa to wuna wu Vul c’acalasi be’e ghan we can gwan fi wuya a ndaka fakaa ghan we’e a ndaka ndakau khin nesi ta vulu nifina. <noise>